طبعًا إذا كان بإمكاني السفر إلى الفضاء أكيد سأفعل ذلك ليش؟ أولًا استكشف الفضاء المليء بالأسرار ،-و- وأحب فكرة اكتشاف عوالم جديدة، وفرادة التجربة في حد ذاتها إنك تطفو في الفضاء وتعيش في بيئة مختلفة، <hesitation> بالاضافة للمناظر الخلابة ،-و-وقد ايش انه هذا الشيء ملهم مرة.